Laha zaho ro mpamboly, añatinyñy maha maikyñy tany iñe: -ñy fomba hiarovakoñy famboleako o,mampiasa tekiniky aho o,aminyñy fanondraha azy, noho aminyñy fañadiova azy mba tsy ho maty, manahaky anizay ñy fampiasañy fe-petsy manoka aminyñytany hamboleako oñy; manahaky anizayñy fampiasako,f fambolea nohoñy rahamitiry, mahazaka hain-tane.